ס'איז דא אפאר פאלן וואס מ'קען פאר זיכער וויסן אז דאס איז גערעכט, אן קיין שום ספק בכלל, און מ'ווייסט אז דאס- ס'נישט דא קיין אנדערע אויסוועג אז ס'זאל זיין עפעס אנדערש. דאס- ס'איז נאר דא איין וועג וויאזוי ס'זאל זיין גערעכט און דו ווייסט די גוטע וועג.